ba bia tua mi bun ɲu <hesitation> ba'i famu'a ma oro bia twa mi bin a cɛ mi a we be ma mi to ba we yɛrɛma mi sura mi culɛru ba biaso baro lɛ pulpe lɛ sɛsh lɛ kalamar don ba bia so a we yɛrɛma mi culɛru ra a ba yi ma oro dange mi ho yoro so a fera mi tena